өмір атты теңіздің жағасында бақыт күтіп тұр десем барасың ба
қарындасым қасымда қаласың ба оу
аға дейсің еркелеп аласың да қалдырдың ау сен мені нанасың ба
ақылменен құштарлық арасында оу
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
айхой әдемі сұлуын ай оу неткен сұлу
күнім болып нұр төгіп күлімдеген адалдық пен сүйкімді қырыменен
баурап алдың сен мені үніңменен оу
қабағыңнан салқындық білінбеген жанарың ау кіршіксіз күлдімдеген
жұдырықтай жүректі тілімдеген оу
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
айхой әдемі сұлуын ай оу неткен сұлу
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
бір ауыз сөзіңді сүйдім ұнатып қалдым ба деймін
сезімнің отына күйдім күйдім
айхой әдемі сұлуын ай оу неткен сұлу
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
достар бұл таңғы шоу және біз әрі қарай жалғастырамыз енді сағат тілі тоғыз нөл нөлді көрсетуде
өздеріңіз білесіздер әр сағаттың басында бізде жаңалықтар болады і сіздерді жаңалықтармен таныстыру үшін біздің әріптесіміз жандос сейдаллин келген екен студиямызға
амандасып алайық алдымен қайырлы таң сәлем
қалыңыз қалай бәрі ойдағыдай рахмет өздеріңізде бізде де барлығы жақсы көп көп рахмет
дайынсыз ғой жаңалықтармен ендеше кеттік
жаңалықтар
студияда жаңалықтармен жандос сейдаллин
арыс қаласында үйлерді қалпына келтіру жұмыстары басталды
бүгінгі таңда әскери полигондағы жарылыстың соққы толқынынан зақымдалған екі жүз қырық жеті жеке үй жөнделіп жатыр деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
өткен аптада қазақстан республикасынның индустрия және инфроқұрылымдық даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істер комитетінің бірінші вице министрі қайырбек өскембаев бастаған жұмыс тобы
техникалық тексеру жүргізіп арыс қаласында үйлердің ғимараттар мен құрылыстардың зақымдану дәрежесін анықтады
нәтижесінде арыс қаласындағы барлық үйлердің сексен бес пайыз жөндеу және қалпына келтіруді талап етіледі
жеті жүз елу екі жұмысшының қатысуымен сексеннен астам құрылыс компаниясы жөндеу жұмыстарын бастады
ел басының және мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша барлық бүлінген және бұзылған объектілер бірінші тамызға дейін қалпына келтірілуі тиіс
ақтөбеде ресейлік азамат шекарадан есірткі алып өтпек болған
өткен түнде ақтөбе шекарасы отрядының жайсан авто бөлімшесінде шекара наряды ресейге өтіп бара жатқан бір мың тоғыз жүз жетпіс жетінші жылғы ресейлік азаматты ұстады
қазақстан республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің баспасөз қызметі таратқан хабарлама бойынша
шегарашылар күдіктінің жекеменшік лада автокөлігін тексеру барысында техникалық құралдардың көмегімен жылдамдық ауыстыру қорабының астынан қағазға оралған түйіншік тауып алды
табылған сұрғұлт жасыл түсті өсімдік текті зат марихуана есірткісі деген күдікпен сараптамаға жөнелтіліп ұсталған азамат мәртөк ауданының полиция бөліміне тапсырылды
алматы облысында таксист өз жолаушыларын сірке суымен улап тонап келген
оқиға он бірінші маусымда қарасай ауданында орын алды
полицияға хабарласқан жиырма тоғыз жастағы әйел белгісіз жүргізушінің күш көрсетіп тонап кеткенін хабарлаған
полицейлер алдын ала тергеу барысында тонаушының өз құрбандарын химиялық қоспасы бар белгісіз зат себілген орамалмен тұншықтырып анықтады
жедел іздестіру іс шараларының нәтижесінде автокөліктің түсі мен маркасы анықталып күдікті ұсталды
күдікті көршілес іле ауданының жиырма үш жастағы тұрғыны болып шыққан
қазрігі уақытта ол уақытша ұстау қамауға алынып адам тонау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды
екі мың он тоғыз халықаралық замануи этникалық музыка фестиваліне дайындық қызуда
бесі мен алтыншы шілде күндері нұр сұлтанда өтетін музыкалық шоуға әлемнің түпкір түпкірінен жиналады
олардың арасында зинбаба республикасынан келетін макумба және чилда томас топтары мен аттас топтың мазамбик испаниялық фрондмені келеді деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
бірнеше тілде ән шырқайтын макумба ұжымында дәстүрлі және замануи аспаптар үйлескен
сондай ақ африка құрлығынан келген қонақ мазамбик испан орындаушысы чилдо томас шығармашылығында латын америкалық европалық музыка және төл африкалық әуендер бар
фестивальдің өтетін орны ауысқандығы жайында еске сала кетейік музыкалық шоу енді экспо алаңында өтеді
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін қайта тыңдайтын боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда отыз жеті градус ыстық нұр сұлтанда жауын жауады плюс жиырма жеті градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
ұнатып едім жалғыз сені самалды жел кешінде
саған деген махаббатым бір көргенде келді ме
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
сенің сұлу көздеріңді ұмыта алмадым жаным
кінә болса кешір мені кінәм ғашық болғаным
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
нұрға толы асыл бейнең жанға жылу береді
ақ ұлпадай ақша жүзді ойлай бергім келеді
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
сен менің бақытымсың іздеген өмірде
көлде жүзген аққуымсың сұлулықты көздеген
таңғы шоу
сен менің бақытымсың іздеген өмірде деп
айтып жатыр ма десем сізді
біреуге емес наргизге қарап
сол енді қарамай қалыпсыз ғой дегенім ғой
сөздерін ұмытып қала ма деватыр қарағанда сұлулықтан
осы әнді шырқап қаншама адамдар м болашаққа жоспар құрды иә
қаншама адамдардың жоспары орындалды
қазір сол қаншама адамдардың қаншама бала шағасы бар
иә шүкір аллаға бәрі жақсы еліміз аман жұртымыз тыныш ассалаумағалейкум
қайырлы таң қазақ елі жаңадан қосылған тыңдармандарымызға жол үстінде ағайындарға ақ жол дейміз
бүгін алматы қаласында ыыы жаңа мені осы жерге жеткізіп тастаған ағам айтты отыз алты болады
ііі ауа райының несі ме деді
содан кейін бір кісі айтты ертең жаңбыр жауады деді мхм
бірақ мынадай ыстықтан кейін жаңбыр жауғаннан кейін не болады деді
сорпа пісіп жатқан кезде асүйдегі буды білесің бе деді сондай болады деді
жақсы жақсы аға деп едім түсіндің бе деді
жаңағы жер тайғақ болады ғой шаңнан кейін жаңбыр жауған кезде көлік айдайтын көлік жүргізетін ііі
мақта бар ма жоқ мақта
өзіңіз қалайсыз ой күшті шүкір аллаға
тақырып өзіңізге ұнамайтын адаммен тіл табысу керек мхм не істейсіз
қуанып отырғанымды қарашы қонақтардан бұрын келіп
не ғой ыыы инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз ств арнасын қоссаңыздар болады мхм
тақырыпты ақбибі қайталаса өзіңізге ұнамайтын адаммен тіл табысып кету керек не істейсіз
ммм не істеу керек иә иә не істеу керек
ұнамайды саған араласқың келмейді ол бірақ сонымен жұмыс істеу керексің не болмаса
мына тақырыпты наргиз таңдаған жоқ па
мен таңдадым мен таңдадым оны
ақбибі біліп жүр енді бұл сенімен әрең жұмыс істеп жүр
жоқ ол бағана айтывотқан ақбибі мен жасұлан ағай және сенімен жұмыс істегенім қатты ұнайды деп
бірақ кеше тамаққа кетіп бара жатқан кезде баспалдақпен түсіп баратып артында мен келатқанын байқамай қалып мен туралы айтыватқан әңгімесі болмай қалды иә
не ғой ыыы мхм еске түсіретін бір нәрселерің
бір конкурс туралы айтқым келіп отыр иә қоқыстан табылған миллионер қыз деген кітапты сатып алу арқылы сіз автоматты түрде і конкурсқа қатысасыз
ол жақта ең басты сыйлық ол пәтер екі бөлмелі ақтау қаласынан сегізінші шағын ауданнан
сондай ақ айфон икс ііі эс макс сияқты айфон сегіз эпл уоч сияқты неше түрлі керемет сыйлықтар бар
ііі содан кейін сіз ештеңе жаңағыдай жоғалтпайсыз бұл конкурсқа қатыссаңыз өйткені сізде екі кітап қалады бір емес өйткені кітаптың бір жағы қазақ тілінде бір жағы орыс тілінде мхм
ііі сондай ақ ііі үш мың билет сатылғанға дейін ойнатылады жүреді бұл конкурс одан кейін ііі үш мың билет сатып алынғаннан кейін барып ы ойын басталады түсінікті
баяғыда алматыда әл фараби көшесінің бойында есентаймолдың жанында үлкен коттеджде тұратын бір жігіт мхм осы конкурсқа қатысамын деп байқауға
барлық ақпаратты ұлдана төменгі сызықша ерқасын парақшасынан біле аласыздар болды қойшы наргиз
күшті кітап па негізі сен оқыдың ғой оқыдым күшті кітап өте керемет
тек мұқабасын ғана оқымай десеңізші
суреттері көп пе суреттері көп
а болды онда оқуға болады екен таңғы шоу жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
таңертең ұйқымнан тұрдым бүгін сәл ерте жанымда жатыр екен
жанеркем тамсандым тал бойыңа
көрпесі жартылай ашылыпты ақ көрпе ғажапты жасырыпты
сол сәтте қан тарап өн бойыма
келші маған жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
түн шыға ақ таңын аймалады жұпары шарлады айналаны
келбеті сұлу ғой айнадағы
бақылап сыртынан көп қарадым жапырақ жүрегім тоқтамағын
ақымақ біртүрлі болып барамын
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жүрек дейді себеп сені сүйеді
сағат дейді дей берсін маған мейлі
жүрек дейді себеп сені сүйеді
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
жүрегім дейді деп
сезімін білдіруден шаршамайтын қонақтар бүгін бізде
таныстырайық сонымен бүгін жұлдыз фм де таңғы шоуда көптен бері келмей кеткен бірақ ыыы шүкір аман есен
ыыы қазақтың болашағы үшін уайымдап жүрген өнерде өздерінің керемет орны бар ерлан орынбасаров пен баян нұрмышева
қалайсыздар қалай демалдыңыздар күшті қайырлы таң
қайырлы таң қазақ елі
кішкене құпия і сақтауға тырыстыңыздар иә
көп салмай ақ қояйық суретті деп едік соның өзінде
бір екі сурет кетіп қалды негізі қатты инстаграмға да ешқайда көп салғымыз келмеді
а мына болып жатқан оқиғаларға байланысты салғыларыңыз келмеді ғой
болғаннан кейін біз ііі кішкене тыныштық сақтағымыз келді мхм тамаша
енді қанша болды оралғандарыңызға
көп емес ііі екі апта ма бір екі апта болып қалды ғой
сол бұрынғыдай ы үйдегілер аман есен шүкір бәрі жақсы аман есен иә
дүкенге сіз барасыз сол
жоқ қазір біз бірге барамыз бірақ ерлан күтіп отырады
неге шықпайды шыққысы келмейді білмеймін
баяғыда менің бір досым бар еді үйленген отбасы бар іхі
қыздармен танысады үйленбегенмін деп айтады мен айтамын ей сен қызықсың ертең дүкенде әйеліңмен жүргенде сол қыздың біреуі жүгіріп келіп жаным привет десе біттің ғой
мен дүкенге кірсем ііі екеуіміз ұзаққа кетіп қаламыз
жоқ анандай ғой ерлан машинада күтіп отырса күтіп отыр ғой деп асығып тез шығасың
қасымда жүрсе қасымда ғой деп жай бір рахат
сатушыға жала жаба салады анау әпке ғой сөйлеп әңгіме айтып
о ерақа хиджама центрден сәлем дейді
хиджама ол хиджама алады қазір бүкіл біздің і жұлыздардың барлығын хиджамаға шақырып жүретін жігіт негізі жақсы жігіт қой
негізі ме аха бірақ бірақ бар енді
ақбибі болған негізі енді білмеймін енді болады ғой енді әр адамның
кокожамбо қрасавчиксің мен емес айтыватқан мынаяқта басқа қыздар айтыватр
кокожамбо ағамызды жақсы көреміз жанболат эфирге келсін иә сөйлесейік сосын өзіміз о мінекей
кокожамбо жанболат екеуі бір адам ғой
ы қандай жаңалықтар болып жатыр ыыы бүгін әннің тұсауын кесеміз бе бейнебаянның тұсауын кесеміз бе әлде сіздердің жаңа кәсіптеріңіздің тұсауын кесеміз бе
скоро біз баламыздың тұсауын
ыыы жай ғана жаңалық ыыы алдыңғы күні біздің зейініміз екіге толды о құтты болсын
зейіннің құрметіне бір қошемет көрсетіп қояйықшы енді
жетісі күні назарали төртке толады деген сияқты
ііі әзірге жоқ той емес негізі сіздер кеше бізді эфирге шақырған кезде і біздің бірінші ойымыз бізде әлі жаңа ән дайын болған жоқ қой
қалай барамыз жаңа әнсіз деген
жаңа әндер үш ән тұр бірақтан сөздерінің барлығы дұрыс толығымен бітпеген де мхм
сондықтан осы жұлдыз фм арқылы ақындар естіп отырған ақындар болса хабарландыру хабарландыу
іхі олекске салып қоймайсың ба
осы жұлдыз фм нен эффект болмаса
а бірақ та енді жұлдыз фм ге біз өзіміз өте қуана қуана келеміз
ііі жаңағындай жаңалық болмағаннан кейін өзіміз кішкене қалай барамыз деген ой болды бізде
енді жаңағы әндеріңіз бітпей тұрған кезде сонда қалай жобамен бір қандай тақырыпта болатыны барығы анық бірақ ыыы әлі толық емес пе
мен көбінесе ән жазған кезімде сөзбен бірге жазамын іхі бірақ сол менің
оны болмайды айтуға дейсің де
ііі махаббат туралы ғой махаббат туралы аха мына қызға қарап не кредит жайлы
не деген махаббат
болмаса опмай опмай деп жетпіс тоғыздар қайда деген сияқты тағы да таяқ жеп қаламыз
баянның орнында болғым келіп кетті ғой а жоқ мен баянның орнында бола алмаймын ерланның орынында болғым келіп кетті ғой
баянның орнында сендер болғыларың келіп отыр иә иә
баян сіздің жібек елі деген әніңіз қатты ұнайды дейді
ы ерлан баян әндеріңіз қандай тамаша жүректен орын алады баян арманым мүлде орындалмаса әнін айтып берсеңіз дейді
ассалаумағалейкум қалайсыздар астанадан сәлем бітіріп барамын наргиза мен барғанда көрінбе дейді
болды мен онда көшіп кетемін басқа мемлекетке
ы кокожамбо ағадан ұят болды ғой ол бізді қарап отыр ма жаңадан бері иә
мә мен ұйықатаватыр екен деп ойладым ғой
сен кокожамбоны ы жұлдыз фм нен жамандағанша телефоныңның дыбысын өшірмейсің бе
жоқ кокожамбо аға ғой звондаватқан енді келсем
і досым деген бір досым бар еді менің сол жігіттің өзінің сұлулық ыыы салоны бар соған сіздерді шақырватыр қонаққа
мхм ал ерлан аға сіз жалпы барасыз ба сұлулық салондарына
барамын бірақ күтіп отырамын тек қана
а өзіңіз жаңағыдай ешқандай процедура жасатпайсыз жо жо жоқ біз айнаға қарап
әлі түкіріптеп жасайсың ба
кішкентай кезде қант араластырып тараушы едік шашты
достар бүгін бізде қонақта ерлан орынбасаров баян нұрмышева таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
жүзіңе айдай үніңе балдай жаным ғашықпын
арай таңдарда жалғыз қалғанда саған асықтым
мінезі көркем жүректі өртер сұлу елігім
сынақ өмір де сезім көңіл де сенсің серігім
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
махаббат барына біздер сенгенбіз
тәңірім біздерді арай күйге енгіз мәңгі біргеміз жаным
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
махаббат барына біздер сенгенбіз
тәңірім біздерді арай күйге енгіз мәңгі біргеміз жаным
мөлдір тілектен ыстық жүректен сезім сезілді
бұрын байқамай жүрдім мен қалай бағым өзіңді
бөлендік күйге қосылып бірге әнге салғанда
жарық күнім деп жүрем күлімдеп мәңгі сен барда
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
махаббат барына біздер сенгенбіз
тәңірім біздерді арай күйге енгіз мәңгі біргеміз жаным
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
махаббат барына біздер сенгенбіз
тәңірім біздерді арай күйге енгіз мәңгі біргеміз жаным
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
махаббат барына біздер сенгенбіз
тәңірім біздерді арай күйге енгіз мәңгі біргеміз жаным
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
махаббат барына біздер сенгенбіз
тәңірім біздерді арай күйге енгіз мәңгі біргеміз жаным
жарнама әбдіжаппар әлқожа алтыншы шілде нұр сұлтан қаласының циркінде оригиналсың атты жаңа ән кешіне шақырады
кеш қонақтары роза әлқожа және очоу басталуы жиырма отызда
байланыс телефоны сегіз жеті жүз жетпіс жеті екі жүз жетпіс сегіз тоқсан тоғыз отыз үш ал сен оригиналсың
пантогроф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда әлемдік этно уорд жанрының жарық жұлдыздары еуразия жүрегінде ашық аспан астындағы керемет музыкалық шоуда бас қосады
зеспирит оф еуразия екі мың он тоғыз бесінші және алтыншы шілде нұр сұлтан экспо аумағындағы жазғы сахна
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат тенгри фест нүкте ком сайтында
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе юбанк нүкте кизет сайтында
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан алтел бірінші бол
толығырақ алтел нүкте кизетте
музыка индустрия саласындағы тәжірибе алмасуға арналған алғашқы кәсіби платформа еуразия мюзик хаб екі мың он тоғыз
төртінші бесінші шілде нұр сұлтан уйндам гаден астана қонақ үйі
европа мен азияның он бір елі спикерлерінің сессиялары мен дәрістерінен тұратын тәжірибелік конференция
әлемнің мықты музыканттарының шеберлік дәрістері мен шоу кестері уолд мюзик жанрының нағыз майталмандары еуразия құрылғының орталығында жиналады
еуразия мюзик хаб екі мың он тоғыз төртінші бесінші шілде нұр сұлтан уйндам гаден астана қонақ үйі нұр сұлтан қаласының әкімдігінің қолдауымен
еуразия мюзик хаб шарасына баспасөз өкілдері мен қатысушыларды тіркеу еуразия мюзик хаб нүкте ком сайтында жүргізіледі
сүйіктіңізге самсунг гелакси эс он немесе эс он плюс сыйлауды шештіңіз бе
онда сіз сулпакта сонымен бірге өзіңізге сымсыз гелакси батс құлаққапттарын сыйлайсыз
самсунг гелакси эс он флагмандық смартфоны бар болғаны екі жүз тоқсан тоғыз мың сегіз жүз тоқсан теңгеге қосымша керемет сыйлық
флагманмен рахатаныңыз жазды тыңдаңыз және артық шығынсыз жүріңіз сулпак
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
сен менсіз мен сенсіз қалай жүргенбіз
алла бұйыртып қазір бір радиода отырмыз мейлі сен меннен кішкентай болсаң да
осы жерден наргиздің әке шешесінен кешірім жай әзіл ән ғой бұл иә
баян нұрмышева бүгін таңғы шоуда қонақта
жаке наргиздің маңдайы неге ашық дейді
мүмкін алысқа күйеуге шығатын шығармын солай айтып жатады ғой сіздің де айтпақшы маңдайыңыз ашық екен
ерлан аға қай жақтан көкшетау оңтүстік пен солтүстік міне міне
солтүстікке қарай кетейін деп тұрсыз ғой
атырауға ма сол жаққа кетейін деп тұрған сияқтымын ол батыс қой
ол мұнай батыс демейді а жақсы
наргиздің көз алдына ол атырау батыс емес ол мұнай
ал енді бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ қояйық бүгінгі қонақтарымызға мхм өзіңізге ұнамайтын адаммен тіл табысу керек
жұмысыңыз сол адаммен байланысты не болмаса міндетті түрде соның көңілін табу керек мхм өйткені сізге ол адам қажет
не істейсіз қандай қадамдарға барасыз
мәжбүр болып тұрсыз да аралысу керек болып тұр енді
жоқ ондай болған талай ыыы әсіресе осы салада көп кездеседі ондай
қанша жұмысым түсіп тұрса да хабарласпаймын мүлдем
ең ііі жаман қасиетімнің бірі сол шығар оны көп адам айтады
ііі көңілім жақпайды ма мүлдем хабарласпаймын да тіпті бір сондай бір мегашоу болсын бір менің өнеріме қатысты ыыы бір сондай бір
соның арқасында байып кетейін деп тұрсаң да иә иә
тіпті ііі мынандай да жағдайлар болған біз уақытында барамыз ыыы өнер көрсетуге мхм
бізден кейін кешігіп бір мега жұлдыз келеді
бізді шығарайын деп тұрады да жоқ сіздер тұра тұрыңыздаршы қазір ананы шығарып алайық дейді де солай бұрылып кетіп қалған кезім болған талай
ақшасын алатын жерден де баян айтады сәл сәл сабырлық қылған барлығы жақсы болатын
ол адамның намысына тиетін нәрсе ғой сондықтан болмайды ондай нәрсе
бірақ ол жерде енді сен жалғыз болсаң менің ойым да енді ренжіме
жалғыз болсаң бір жөн жаныңда ыыы адам бар деген сияқты кішкене сабырлық таныту керек сияқты
жоқ енді бұл кісі ііі менің ыңғайыма қарай көнетін адам ғой сол үшін екеуіміз біргеміз ғой
баянды әбден басынып
басқа қыздардан қай жерің кем
басында иә иә деп үйленгеннен кейін бір екі бала туғаннан кейін
не болды әлде ерланмен ондай өтпейді ме екен
жоқ енді әйел адам қаншалықты қандай жағдай болмасын өзінің і айтқанына көну керек деп ойлаймын және
әй қазір рөлде келе жатқан көп жігіттер әй жаным деді ғой иә шамамен әрине
ассалаумағалейкум жаке ассаламайғалейкум қазақ елі баян ханымның өнеріне өте ғашықпын керемет әнші өнерін ерекше құрметтеймін дейді даник
ал уақыт бар ма бізде жасұлан аға сұрақ қоюға
енді ерлан аға тағы да сұрақ қойғым келіп отыр ыыы сіз енді бағанадан бері айтып отырмыз да сізге ұнамайтын адаммен тіл табысу керек деп
ал енді жаңағы адамның иә деген жауабын алу керек бірақ ол сізге жоқ жоқ деп отыр
ы мысалы үшін көрген кезінде көріскен кезінде менің сәлемім түзу болады мхм
қарым қатынасым жақсы болады бірақ мен барынша өтініш айтуға өтініш айтпаймын былай айтқанда
өйткені ыыы қалай айтсам болады
ол өзімнің бір интуициям сондай да бір мхм мен оған і бәлкім енді мынау өте бір қиын сұрақ мынандай бір
жеңілдетейін бе
баян ханымның иә деген жауабын қалай алдыңыз енді басында
қазір былай істейікші ерлан
баян нұрмышеваның ойла деген әнін тыңдап алайық одан кейін жалғастырамыз мхм
эфирде таңғы шоу
есімде шаттық үндер бақытын тапты кімдер
бір жүрген қоңыр күзде қайда сол тәтті күндер
жанымдай жассың көктем жанарың жалын төккен
өмірге өзің келген жоқ жаным менің өкпем
арманым айда жүрсің сен қайда дәл мендей сен де ойла
қиялдап жайна сезімге бойла тек мені жаным ойла
арманым айда жүрсің сен қайда дәл мендей сен де ойла
қиялдап жайна сезімге бойла тек мені жаным ойла
сағыныш солқылдады ұмытпай сол күнді әлі
қосылып жылап жатты теңіздің толқындары
өзің болып жаным жеткен ақ самал есіп өткен
өзіңнен хат күтемін ғашықтай есі кеткен
арманым айда жүрсің сен қайда дәл мендей сен де ойла
қиялдап жайна сезімге бойла тек мені жаным ойла
арманым айда жүрсің сен қайда дәл мендей сен де ойла
қиялдап жайна сезімге бойла тек мені жаным ойла
ойла тек мені ойла
жүрсің жүрсің сен қайда
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
баян нұрмышева ерлан орынбасаров бүгін бізде таңғы шоуда
енді і жанболат найзабек бауырымыз ыыы хат жазып жіберіпті бізге наргиза да маған жыны келеді бірақ амал жоқ эфирге шақырып жүр дейді
қыз қосылып сәлем баршаңа баян сәлем қытайға барған кезіміз есіңде ме дейді
сөйтсе кокоджамбо жазып жіберіпті товарға барып па едіңдер
гүлнұр оразымбетова мен баян нұрмышеваның қытайдағы іс сапары туралы кішкене тыңдасақ иә ерлан мхм
саған айтпаған шығар әлде айтты ма екен айтты айтты білемін
ііі ол сапардың болғанына біраз уақыт өтіп кетті ол ән мен әншінің ііі енді жарқырап ммм шығып жатқан уақытында болған
ән мен әншімен барған сапарымыз болатын ыыы ол жерде бір бес алты әнші бардық бірігіп
ол кісі ауырып қалып скорыйды шақыра алмай түнде біздің аудармашылар болмай біраз қызық оқиғалар болған
ііі негізі өте қызық сапар болды
і біздің алғаш рет қытайға сапарымыз алғаш рет болған
және біздің енді өздеріңіз білесіз ғой өнер адамдарымен і қашан да қай сапарға шықсаң да өтек көңілді езуің жиылмайды мхм
і сондай бір қызық сапар болған
ол сапарда сейфуллин жолбарыс ағамыз ыыы уланып қалып тамақтан мхм иә
иә ол жақта енді жаңағы
ы бұның бәрі дәрімен піседі деп айтқан ол кісі бір тарелка құлпынайды
а енді қазір аман есен шүкір сержан ағамыз жақсы көмектесті сол кезде сержан молдасынов ағамыз
ол оқиғаны бір жерде айтып берген сейфуллин ағамыз
ассалаумағалейкум жасұлан ақтеректен сәлем айтшы сәлем сәлем махаббаттың символы дейді түһ сіздерді айтып отыр рахмет
ассалаумағалейкум жаке қалайсыз ыыы күніге жұмысқа дейін сені тыңдап баратын едім бүгін тоғызға дейін болмадың эфирде
ей айтпасай ешкімге бастықтар тыңдап отырған шығар
иә ең басты қонақтардан бұрын келдім ғой
баян ханым шым қалаға арыс қаласына самат досым мен перизатқа сәлем жолдап жіберіңізші өтініш рахмет ғабитжаннан дейді
самат сосын перизатқа шым қалаға арыс қаласына
самат перизат арыс қаласына дұғай дұғай сәлем бақытты болыңыздар
черный касса ойнайсыздар ма достарыңызбен жоқ ойнамаймыз
ерланның басқа табысы бар ма ер азамат ретінде ой жетеді табысы
еркек ретінді бөлісші енді қалай ол үйде екі ай диванда жатып ақшаны қайдан табуға болады
ерлан аға бір кезде айтқан еді ғой жаңағы клип түсіретін құрал жабдықтар техникалық
бес аспап қой
қандай табыс көздер
ы қаржыға байланысты мхм
оны түсіндіру өте ұзақ уақыт кетеді бірақ та сондай ы финансовый бір
бірақ енді экономист мамандығын ыыы экономист саласында экономика саласында жүрген ііі сол специалистер болса солар жақысы түсінеді
бір бірімізді жақсы түсінеміз де тіл жағын сөйлескен кезінде менің бір ііі жолдас
криптаволюта сондай ма әлде қалай
дәл ондай емес енді
тараздан балаларды шақырып алып
тараздың жігіті айтып отырмын ғой не бизнес екен ол
айтуға болмайды ма әлде жоқ айтуға болады оны түсіндіру ұзақтау болады
бір сөзбен айтқанда құнды қағаздар
ол әңгіменің барлығын ол голливудтық бір фильмдер болады ғой бір мхм соларда көп естиміз негізі
енді сол фильмді көрген адамдар болса кішкене шет жағасын түсінеді ал енді
көрмегендер болса шет жағасын түсінбейді
наргиз байғұс жаңа айтайын деп еді тілі келмей қалды
былай істейік онда тағы бір үзіліс жасап алайық ы ерлан орынбасар баян нұрмышева таңғы шоуда жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
жүзің қандай атқан таңдай жарық еді жылулық сыйлайтын жанға
тұрмын қарай көзімді алмай әлде сенің білмес бір сиқырың бар ма
қандай қандай сен ғажап жан едің қарай қарай баурады әлемің
қалай қалай болады өзіңе жүрегімнің жеткізсем сәлемін
қалай қалай қалай қалай
жаққан шамдай бейнең балдай ой санамды түсіріп ес түссіз жолға
от болып лаулай көкке самғай ұстай алмай барамын өзімді қолға
қандай қандай сен ғажап жан едің қарай қарай баурады әлемің
қалай қалай болады өзіңе жүрегімнің жеткізсем сәлемін
қандай қандай сен ғажап жан едің қарай қарай баурады әлемің
қалай қалай болады өзіңе жүрегімнің жеткізсем сәлемін
қандай қандай сен ғажап жан едің қарай қарай баурады әлемің
қалай қалай болады өзіңе жүрегімнің жеткізсем сәлемін
қалай қалай қалай қалай
жұлдыз фм де таңғы шоу
екеуіңіз жұптарыңыз жазылмай әрқашан әдемі жұп болып жүре беріңіздер дейді гүлшат
і ерлан орынбасаров пен баян нұрмышеваға келіп жатқан тілектер
құдай сақтасын енді бірақ әйеліңізбен ұрысып жатқанда оны жеңгіңіз келсе бірінші болып жылап жіберіңіз дейді
біздің үйдегі балалардың тактикасы екен
отағасы кейбір кезде дейді амалсыз менімен келіскен кезде эх қатын билеген заман болып барады дейді
сіз жеңгемнің айтқаны дұрыс болған кезде келісіміңізді қалай бересіз дейді
біз өзара екеуіміз ыыы былай бір келіспей қалушылық деген болған емес аллаға шүкір
кез келген мәселені ақылдаса келе шешім қабылдайды
енді тіпті басқа жақта бір жүрсең де бір үйреніп қалады екенсің бірге ақылдасқанға әрқашан іхі мхм
біз негізі көп сөйлесетін сияқтымыз иә
жолға шыққан кезінде ііі екеуміз ғана болғанды жақсы көреміз
алыс жолға шыққан кезінде емін еркін сөйлесіп
білмеймін енді әңгімеміз бітпейді балалық шаққа кетіп қаламыз
үйде көп әңгіме айта алмаймыз бала шаға бар ғой
айқай шу бүкіл көңілдің барлығы балаларға бөлінеді ііі басқа тіпті жұмысқа да былай алаңдай
ал былай үйден шыққан кезде көлікке қалай отырамыз біздің жаңағы өзіміздің бір
басқаша бір і
жаңа қырынан танып деген сияқты ма иә жақсы анандай бір
кешкісін үйге оралған кезінде былай болады
автотұраққа келіп тұрамыз да іхі машинадан түспейатып тұра тұр тұра тұршы ертеңге қандай жоспарлар бар еді үйге кірмей тұрып

оң колыңның мына жерінің бәрі көгеріп қалыпты
баян мына сенің мына жағыңда отырады көп сөйлесеміз дегенге
сеніп қалатын болды ғой
сенгіш екен ерлан иә
мына осы жұпты өте қатты жақсы көремін дейді і біздің үш тойда болған дейді құдай қаласа отбасымыздың әлі талай тойында болады бұл жұп дейді
не дейсің наргиз иә енді бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр
ііі қоқыстан табылған миллионер қыз деген кітап жайлы естідіңіздер ме
і сол кітапты сатып аласыздар бес мың теңге ештеңе білмеймін
жоқ конкурс болып жатыр енді ұлдана авторы иә байқау
і ең басты сыйлық екі бөлмелі пәтер ақтау қаласынан сегізінші шағын ықшам ауданнан иә
сыйлықтар өте көп бұл ыыы байқауға қатысу үшін бес мың теңгеге билет сатып аласыз
сіз і билет сатып алған кезде екі кітап яғни біреуі орысша біреуі қазақша енді бір жағы
ііі кітаптың аты қоқыстан табылған миллионер қыз деп аталады
сол бес мың теңгеге сатып алғаннан кейін сіз автоматты түрде сол конкурсқа қатысасыз байқауға
енді қатысыңыздар достар барлық ақпарат ұлдана төменгі сызықша ерқасын парақшасында сол қызға жазып білсеңіздер болады
сол керемет керемет байқау
сен ііі өнерден бөлек акция облигация құнды қағаздармен айналысып ы отбасыңды бағу мақсатында ақша тауып жүрсің мхм
байқауды ойнату үшін құрбысына тапсырыспен кітап жаздырған ғой
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали бүгін бізде қонақта ерлан орынбасаров баян нұрмышева
қазір ән жаңалық одан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
бұрынғыдай күнде гүл бермей жұмысымнан кейде үлгермей
сағындырсам үйге түн келмей күдікпен қарама
кейде кетіп бауыр достарға мейлі қала ауыл ассам да
ойымда тек жаным қашан да сен ғана сен ғана
жүрегімді тербеген